Tuoleng giriving koing tempel koing tale pipia nave palela be tale kalive paloi kile pelve paloi kile pelve. Kilong kele koing tevo te kaikai lamang toli, koing tong biso tong berege paloi piel paloi kailovu tauvo pel konoge koing kilong pelena na yo po mela, talong kele, ta paloi pel gonu kilong kele ta tevo kaikai la mang, mang tage me. Kong poto giriving yo talong tuoleng ta kile pel eh tang pel ta kile pel te kalivi. Ta tong biso tong berege paloi piel paloi kailovu maloi tei yo iel, paloi kela pela pe kela pela pe ipela iel kolo takil long pi buere kolo na iyo po paloi pel gonu namong, namong mang geling koing togo mang, kong polo talong kingong i paga piel giriving talong kingong temang kolo mang pagoi pagoi kulunga wantok nave ga mang pagoi ge neng temang. Pagoi geneng bogela po pe, pope, pagoi, kolo yo tei yo ka kere wal me, konoge lo yo te touo mo lo paloi le mo pel market, paloi, kelong ping to salil e mo, keliong ping paloi i limo. Pal market kolo tong lelavu lo tokel kaniga. Pe ma pel-en buere yaneng gi paive lo kilong lema, kolo kele ma, kolo mang tage ma, kolo mange temang, temang, temang, kolo mange pagoi kuluka neng gamang me pagoi geneng go stori mogela pompe, pompe, pompe, tokel bu ta iyo kule gal mo bu ta iyo sole iyo ilimo ah lelavu neng gokel mo yo, yo paloi tokel pe tokel pe, tokel pe pa yo mela ua yo, togiging le neng ka yo kele lelavu la mang tenang bikel bu ta yo na ilimo. Mang te neng temang mange temang ping bogela pope, pope, pope. Pope, pope pe, buere ya mang ping ama, ping ama, ping ama timang kenga ma buere pagoi pi elave, kegiong ping eh. Pagoi pulu gonuvu me toge tulaling me. Pagoi tonge ogareve me ima me pala-eh pigi le ogare ve me, kegeneng me. Kolo gingong tageneng ta kingong kong polo ipai kiano ta tuengeng, ta pagoi pi elave tia long ta pagoi go elave, kage pe, kage pe kage komaloi, kage turuvu, kage biovu, kage usuo, kolo mange temang kamma kere wal ma, mang talong kenga ma pagoi kege ma ere pagoi le ma, tialong pagoi igima ah lelavu kolo toge lelavu lo, kolo talong gokel pe gokel pe te kuolve pamang. Gokel-e tekalivi pa mang gokel teumbie pa mang pa mong geling el ma kolo mange kere ta temang ka kaikai me, kere man rovi mang ta goel gal me ing newpla. Kegiong pati eh pupu nave gamang gei uong pati neng ka ranekalong el-e kalivi bo baneng gipaive pati neng rane, kalong el gel lave pati neng e, karung tong, rung tong o-eh te kaikai po paneng gipaive. Pati neng rung tong. Otema, pa mang, pa neng gebuere ping gane natogove gane alve gane biovu, gane turuvu gane-e singapo ol gane pe kuang ah. Pati neng ka rung tong o-kaikai ah neng gipaive, oro manga manga lo mango neng ge mango neng teng runga kaikai ah aneng gipaive meo i gokel me ipo el stoa. Oro patineng ge uong, ka runga me. Pati neng goel le tomo ka biso bete, ka pemuo bete, pati neng goel le tomo gal, kaikai. Pati kere, olo tente, neng benengeg el, kalivi. Oro ka beneneg el-e, genga eh ma ping eh. Bogoi gal neng oro beneneg el kalivi rongo galuvu gal neng le tuove, kolo beneneg el galuvu, kolo muge ginong lo bangkel buo geneneg kolo neng bal la neng, piti mala raivonoi gong televiambe le kaikai bala me piti mala, kolo neng eh genga gona ge ma ong. Gema neng ga tente tio lo, ko lo muge genong ping eh, eh gene kaikai me lating moting gi banima piti olong. Kolo neng eh, ge me neng ka neng raneme, kolo muge, kolo muge ta rombomo giriving ipai kiono, kolo kere muge teneng el mela moe tineng teneng ka mol muo tiolo, kolo neng kere, bugo karegem be ging kolong. Kolo muge binitel lembe mo talong bankel an bu kong talong genemo. Kolo binitel lembe mo, karovi rela neng omo ah. Ka neng ka ta-e giearo lemo kangkang, ah. Karovu rela neng omo ah. Kolo neng talong teneng, talong teneng ping goelave gal kaikai tia long ime, ime, ime, ime, ime ah mangeiong pati tumbunaie ganeng gei uong, komango mango, muge kastam nanang gemango nang ge eh tenang ka buo aol le gulang gining mo gulang ging raivonoi. Karovu eh, teng neng pel mueleng gining ko-e solive rane neng, galo. Kuolvel neng, ko gulang ging raivonoi. Neng eh gong, kumuri neng, go weling le neng, kolo-eh. Taim na mong neng eh, rane kalong kolo eh, muge gong keng poto neng, genga pineng le gieve kolo le meleve, le buvang be, kolo raivonoi genong ping eh. Gol neng lo, gong keng poto neng bali pel kumuri mangeong naneng bunol pere, ko neng gong keng poto neng. Pati muonong, mape pa tumbunaie go neng puo, puo, puo, oro manga, ta manga, ko nang kata giearo le mam pe pa tumbinaie gie uong ah. Nongo tent gp biening le mateng pe mango, kate-eh go biening le mapa tumbunaie ga nang ah. Pa tumbunaie geiuong, kastam naneng nuong, nuong, nuong, nuong, ning mana, mana, mana ah. Koe-ko nange kere tenang piel tong tiolo, koing nange relanang ah. Nango rela nang tang omo ah. Kolo nang kinong tenang, king nong pai pone pom pe, pompe pompe, pompe, goelave ba nang, kingnong panoi tenang pia pe, king nong panoi tailatuvu ba nang ere kale me, kale, me, kale, me pa nang king nong tenang, kata long keniong ping go tiging le tent tiolo, ah rela nang omo ah, ko nange tenang teng, karovu eh, go weting le ma ping, kagere olo tong kong tialong nang tialong nang ge govie ma timo komong ave kolo nang raivonoi gong teli kalambe. Kolo muge genga, eh. Pati neng bene neng punuong el palong ave moe kalivi bing sie, oro mango muge teng genga mam po teteng pa neng gipaive, kolo neng beneneg teno el ma, oro, pati punong pati neng kageniong. Pati punong pati tumbunaie ga mang, tineng ranekalong el eh kalivi bing keneliai koe geling el eh tanave koe, gong gol e biloa bing keneliai go geling elve. Oro mango mango. Teng koneng geniong poma teng pa neng gipaive ag, geling elma an. Ko nang mo isi leneng ah, mange mango nange tenang tenang kenene peleng, oro nange kinong, go tiging le kastam nanang ne uong ning e, genga kastam kene teng kene teng, kene teng pote mote temote, temote gokel raivonoi, gokel goging mo kenong ping eh <noise> teng gulang gining, teng gulang ging raivonoi, kastam nei uong pone pati neng genga mong ag. Ko mange mango peleng, nange kata go bianing le mam pe pe uong ah. Oro gango kenga ma pa neng gipaive omong e ka gotiging kata gotiging le pe ka kenga mam pe pa, nang pa tumbunaie ga nang ah. Ko mange mango peleng. Uliel moi ga mang geuong peleng muge teneng iyoung peleng muge gotinging le, kastam na tumbinaie young ga mang geiuong rong kolo tailoi kel gulang ging raivonoi, gong kumuri neng gignoug eh, genong ping eh gobila sing leneng me mangeiong raivonoi gong keng ave poto neng bali pel kurialoi bunol pereve gong keng ave poto neng, kolo muge ulone pikel gona rueneng naneg gove, kolo muge ulone pikel gona, kolo neng geng piko kel gona, pel neng lo gemong <noise> oh gengo mong goneng kolo muge bali lo gurougo ah mong mape pa neng gei uong ah. Ko mango peleng mang pege mang pe iyong pe uong. Mange pi buere ua mang ko mange go kenga kastam mone, ning genga rueneng ave, pagoi pagoi goelave gal natogo ve gal alve gal temo te kolo raivonoi rongo ma lo neng guong nol ma pi buere lo gogining banoi ganuol sie kolo neng go rueneng genga rigina, kolo neng geniong ping eh. Rone kaikai me bala pel rigina gogunuka me, kolo gogining banoi buno turuvu, kolo neng panoi eh rung iping kel rueneng mone, gega mong neng guono keneliai pia mong mono, guono peligio pia mong mono. Go biaining le tumunaie gamang ge uong. Ko mango mango peleng gong ge gamang peleng mugo bene kastam young mone na mang ge uong. Ne uong ning genga kastam geniong oro eh mange kere neng teneng ipo, ipo taou. Ka runga ma roug eh buere go tinging le kastam nuong kastam na mang nuong nuong ah. Mone ne buere na tumbunaie ga mang ah. Lem pe ping neng genga mangiong gokel raivonoi me gokel gogining me. Moe keniong ping eh. Reng gulang gining ging raivonoi, kele amang mange pagoi kage kaikai a mang ing me, ing me, ing me, ing me, ing me ah. Mange kage turuvu, kage biovu, kage alve gage pe kuang song i elave bamang. Ko mange ping so gal ma pamang na namma gonong. Ko mango kaubinogol ve song kago pilai, ko mange kigong go tinging le nang gemang meng. Tiong nang gemang te mute me ileng onang mone ka nenang keniong ping goelave gal mam pe mo geong ping mo alping le nang geong ping mo-e gea kaikai pia kaikai mono me nanang ge kala me pel eh lelambe, karovi na kaikai ipa ko amma pono kolo nange pingo kaikai anang ko kambinogo, peleng. Nutu te mo alping le nang, lemmong eh gea, kaikai opa ko pia kaikai mouo. opa ko pel kari. Givoug me gonu me. Karu na me gonong. Kolo mange na kaikai gonong lo nango kenong ping genga kaikai mea ko nango pinso me na name gouong ko nange kambinogo. Ko nango keniong ping eh. Keniong ping eh geiaro le nutu an. Keniong tong oh song nutu to kong, tamang lo gema gene mango na kaikai ah mang gonong. Tiong nutu kong gea kaikai geong pia me mono lo name mange oro mang meng peleng, mang o ka kenga kaikai kegene ka name a kaikai mono oro mange storong nel nutu, kolo mo mokama pil le gea kaikai oma pia kaikai mono lo name kolo nang pinso me. Ko nange gieiaro le. Nutu meng nange ka rela nang nutu oro nang geiaro lemo tempel mo pela mana long, tiong mute geong ping eh gea te kaikai ka nang tang ma lo nango tenang kenene mo gea te ilum po, pa gea te ilu popel nang pa bereti ka gerel nanang kenene oro pa nutu kolo nango nanang genene ko nango ka rela nang omo nange giearo le mo le kale le kale ge te manalong omo, karovu mo teme menang. Ge te mana long omo po kale, po kale, po kale ginoni ping te amma ping mana keilane gunoi big be, big be, big be, kakeilane neiaro me le nutu mutu pa mo lo nang kenene, gea te ilu po pel nang gea ileng pel nang, kolo nang panoi, kolo nang bolena peleng el ileng namoh na nutu, oro pa ere ka nutu pa ere ti ka nanang kenene oro pa nutu lo ko nange giaro meng le nutu karovi mo geong ping eh moe tong eh rueveng sieng nang, ka me ileng onang, ka nang tueng neng gonong <noise> mo geong ping eh meie ileng onang ommong kanang go elave, gal eh kaniga gal te kaikai pa nang ere me ileng onang no kale, nokale, nokale menang ma ne peleng kuno le mo, ka mo bena rueveng pika peng one. Ere kolong one peleng, kuno le ele kel mo ka mo givong bena ane. Karu kuno le ole kel mote givong namo po kane ka mo aliving lene oro ka relane nutu ko mango mango gunoni ing me, ing me, ing me, ing me, ing me ko neng kata geiaro le nang gemang ah. Tento pa repel nang an piti kari mongo oro ulombul timo, ah. Ko teng geniong ping eh neng teng gom pomine ga ah, ko moteng tipo pereve la neng ah. Peleng nange ere tinang goteng, komo te ga moto nang gega ko moto tetang mange mo lo nango tetang kenene oro pa ere ka mo pa neng ere ti ka tenang kenene ere ti kananang kenene, pa ere ti kate ting ti kari mongo, oro mange pa nutu lo, kolo pa gea nang lo nang tenang ti uari mongo panoi pinso pe pinso pe, pinso pe pinso karege pinso ugu bonela panoi pinso pe gena pele pe, gane kaikai ing me ing me, ing me ing me peleng el ieleng na nutu pa mo me ileng mone nang kolo nang genga pela ma me pe oro pa ere nang meug peleng pati ka nang pe mangeong oro pa nutu kolo me ileng mone nang lo panoi genga pela elave bingbe, bingbe, bingbe, bingbe ko nange ge te mana long meng o nutu nange ka keniong ge te mana long keneteng keneteng nango ge te mana long meng o nutu tiong mute molo kolo pa nang nanang kenene, mo repel ilu mongo repel ileng mono pel nang kolo nang kenga elave bingbe bingbe, bingbe, bingbe, bingbe, konge gete mana long meng o nutu nang kakeniong ping gete mana long keheteng keneteng nango ge te mana long meng o nutu ti ong mute mola, kolo pa nang nanang kenene repel ilu mongo repel ileng mono pel nang kolo nang genga elave bingbe, bingbe, bingbe, bingbe, bingbe, ko nango ge te mana long meng o nutu. Nange kakeniong ping gete manalong keheteng keheteng nango gete mana long meng o nutu. Ge mana long meng oh nutu tiong mute nio lo kolo pa nang nanang kenene moro repel ilu mongo repel ileng mono pel nang, kolo nang kenga elave bingbe bingbe, bingbe, bingbe, bingbe, oro pa nutu ere kae, pa ere ka nutu, nang ere ti ka nanang kenene, oro pa nutu kolo nang nanang kenene. Ko nange ge ti go tiging lemo ko keniong ping eh. Tempel mo kene momi ne piga kakela nang ulong ti mo ulombul timo, sopo mange gerel kolong ka gerel nane pako el kovial nonang. Gerel kolong karovu netene kovial nonang la yuguombe ging kolong nane yugu tamong nonang nol ne. Mange ileng nel nutu mangeong ah, kolo nange tenang keniong, ko nonang kere nolne peleng mang givong pel polai vel mo mogivong gulo galne lemmong mete mana ping pe, pin pe, pin pe, pin pe, ka nonang no lukauting lene geriong, geriong, geriong, geriong, geriong, ere menang mane noh bai lene, ka ne pai eh neli te kukoi karovu mang gevong tang ne ere gulogal ne gonong gonong gileng ne ere rapuonaelave lene bai gileng pa ping nepinave le puonelave bel ne ginong bai ma nosema, ginong none ne totone ne koiung nong ne totone gopolo lane ileng lel nang gemang, nel eh nutu mone ah. Pa mo me mong onang ah. Ko nang ge ka keniong ping eh tempel nutu pitong oh ong, nange tempel mo pela mana ong tempel mo pika, peng o-ong long wanem mute mola kolo nango nanang kenene. Oro pa ere ka mo pa ere tinang ka nanang kenene, ko me tingting ave nang bompe, bompe, bompe, bompe, bompe, bompe, kanang kangiama keniong mo keniong mo keniong, mo keniong, mo keniong, mo keniong te elave ping pe ping pe, ping pe ping pe, ping pe, pai noelave gal kaikai imme imme, imme imme, kinong kang kaikai imme, imme imme mai elave ing turuvu ing biovu ing kale ing kale, ing kale, ing kale peleng el storong na nutu. Pa nutu me ileng mone nang ka genga pela elave be bea. Ko givong me ileng nang genang noi gemang moi ka neng go lukauting lenang. Ka nang king nong geniong ping eh ging goguong, kolo neng rempel nang, ka nang panoi eh ipo pel ma paneng gipaive kempi go skul karovu gol eh gunoni ing mana, ka nang panoi go elave a lelavu, kolo gokel pe, gokel pe, gokel pe lo kolo nang keniong ping eh genga buere uanang imana, imana ua mong kong polo pel muo kinong nokel kale ping mana pane ma pel mela uane pamong kopolove, kinong nokel eh. Kale pamong kel ma tang ma ping mana ping mana ping mana oma pel mela uane peleng el ileng niel eh nutu nimo memong oh nang oro ka niel nang kong ko nang keniong ping tenang gonong meng kakiel kegama keneteng keheteng tene meng ko no lukauting le temana pe pa nutu me mane eh. Kotene ping kerong ping eh, kano tingig le kale, le kale, lekale, no tingig lemong katene song no lukauting leong ne gulang gane motol tane kel te kaikai oneng kileng gulang girivng, ilatogo kileng gulang neng gong polo giriving ne tueneng. Kel te kaikai ogulang nempel <noise> tong kalivi paileve pel eh gonu kileng be kinong pai ma sobolovel mela tong neng puong nenang pagoi pi elave pagoi tego iel nago ilatogo genga pelai pe genga pela pe pa ne ima iel ah. Ping ere kang kale pane, komaloi bane me kale me, kale me, kale me pane kama mai ielave. Kere olatogo ne kinong talong neneng pegina pel mela, kinong pena ta kel te kaikai neng ge gemang rane kalong go kompolo ah. No tinging le kale tong oh karege te inaga ah, topaloi ama tent, goge togo. Nete tene ne gulang mo yo paloi aole teal pe. Tetene nenang ko te kaikai pine te kel maneng, kaneng rane kalong pai leneng pel gonu kaneng ging boro, kinong paima leneng nopolo oneng kaneng gong polo ah. Tempape bi temana pea na nutu me ma nang me kanang. Kengamame keniong me, keniong mo ah. Nange ka kenga tesono el ileng nanang kong pa nang nanang peleng ka el ileng nanang oro pael ileng na nutu eh konang ge tenang kenene peleng. Nango tenang peleng el ileng na nutu kael ileng nanang. Nutu te kere temanal mo ka bioro te ilum popamo kanang, konango kata bonela ah monango kata panoi pi elave ah. Ere kata panoi oko, oko, me ah ere ka keniong ping eh panoi eh goelave tialong ah. Tiong nutu te kere biero temana po lanang peleng konang olo nang ah. Koing panoi pel kari ah. Kata kamong tuong neng ah, konang ge ti genga temote, temote, tane te kaikai ping pe ping pe, pingpe pingpe pelong geiaro le nutu tanang, tiong mute pa mo lo, kolo pa givong repel nang opo piti kari mong go gea te-e kaniga ping pe ping pe pamong nang tanemah, kolo tengileng le ong mo king nong tenang gonong ipo ibuere uanang. Koe golu kauting le gulang gane, gulang gane guong, kolo nete pel neng kaneng banoi opo pel mapa neng gipaive kolo neng kere eh tenang el pe paneng gipaive roni kolo neng banoi gol elave bive buove buove bamong rone lelavu kolo ging nong genga buere waneng imana ere gokel pe gokel pe ane ting neng genang mo gemang ging nong geniong ping eh, gingnong geniong ping eh, golukau ting lene po pi buere lekale lekale, lekale ere teneng olone nengong geniong ping benene, kenga eh, maping eh gokel tema ping tekuol ve ka benene ere kale, kale, kale, kale, gulang gane kong pelenging neno ne kong no storong, kano lukauting leneng kerong ping eh, kulo gal neng kaneng panoi gol ema paneng gipaive <noise> koe <noise> pe ping eh, nete nango panoi me tenang kenene buere wanang kong, nete pai. Pai tene ibuere uane kong, te pai tai latuvu bingbe, bingbe, bingbe, bingbe, bingbe, bingbe ma el gonuvu pai tai eh ogareve pai tai tulaling pai tai kuoruol, pai tai eh, bovalaie, kolo kinong lo kolo kel malo one ne gulang gane mo taltane kolo go tage kalong lo kompolo ere talong giriving gota tuongeng pagoi kegiou pagoi pagoi tego lavoge gal iluvu ka iluvu mamol go ka goimang ave go, koing go piling le ilu ging mana gonong gema gel voge, kolo ilatogo gota kingong pel mela, kolo tagingong ne ta kel te kaikai gulang rane ma kileng neng giriving ilatogo, neng gong polo, ta giriving ne ta tueneng ta kel te kaikai nempel tong kalivi pai leve pel gonu ta kel te kaikai neng rane kalong. Ne talong no readi lene neng kago ta pagoi piel.